وړه د غنمو له وږي دانو جوړېږي. کله چې غنم پاک او وچه شي، په ماشینونو کې میده کېږي تر څو نرمه پوډر یا اوړه ترې جوړ شي. په دې بهیر کې د غنمو بهرنی پوست، منځنی برخه، او ځینې وخت د غنمو ګټه لرونکی مغز هم شاملېږي یا بېلېږي، چې د سپینو اوړو او نسواري یا بشپړو اوړو ترمنځ توپیر جوړوي.